<hesitation> Ireo biby tena matsilo saina fantako ah isan'izany ny saka ah, ny alika, ny dauphin na ny trozona be ah, ny boloky ah <hesitation> ny horita, ny elefanta <hesitation> ny voalavo.